Tukot dovvul anni nastaan mayon be kampeol mako olo watapade, olo watari gha, olo watakodume dega anko se kampeman, gamthandiam nasta kampeman halam ovulu ko.